Ny hani teña tiako da langosty miaraky kalamara da teña tiako fe tsy takatsy teña ny viliñy. Da langosty koa teña spesialite Faradofay teña tiavako an'azy asia mayônezy avao langosty iñy da teña soa. Matsiro an'izao!